Raha handeha hisaka rano amina sambo aho a, dia ny fiomagnana tsara mialoha ataoko a dia ny magnaramaso a ny, <hesitation> magnara-maso tsara ny <hesitation> sambo andehanako hoe ao tsara sa tsy ao. Dia magnaraka izany a, mila jerevana sy arahagna maso tsara koa ny toetrandro hoe tsy mampanino ve ity na a <hesitation> tsara na ratsy, dia zay ianao vao mandeha.